To, omui-onya n kwo zhni agbma danyipye nkwonu zhni oyewoyi oye woyi bodo n n yipye nkwonu zhni agbmada wyi christmas nu hu bayi tayi okwonu zhi owyi na zhni salah yi yin yi okwonu zhi owyi na zhni easter so aboye pye bayi ben badama gbma ntige nwe naba zhni salah oho zado hoba zhni nygyi ha ga wo fye yan gbmada nwi naba zhni easter hoba zhni yangyi haga oho zado fya yan gbmada oya woyi hoba zhi yan gyi hago oha zado owyi naba zhni christmas ho ba yi oha zado fye zhni yangyi fe gye fe chegaje fe yan gbmada nwiyi n mwa mwa yi ar fe ga je yangyi fe fe yan gba da fe la je gna byi Fe la je gna byi fe masna najeyi nda gba <hesitation> n christmas wyi she christmas bye ya zhni shiri christmas yon ama chrsitmats kwoto dayi n shokwoyi bede nge holo hoi wyi vinu oyan n christmas shiri wu lo layi nu oba ya hasi ayan gyi akaya, hasi aje gaho byi she hosi agye ga ho byi hapa ge she abo lo awye gyi yankno ha zhi kwo shiri she ho bo lo ho chi she kwo ge nwo wye gye nyakna nge hagode she wa bo si chrstmas nhoi nha zhni kwo shiri ho ba mi ayin fye si bama abu fye si haga gyiwye fe si bu nnabo gyi yan gyi chei